La palabra igualdá es una palabra de más de suelta nel izionariu. Mos izin que delantri los ojus dela lei semus tous lo mesmu. Peru ala ora dela verdá siempri el valienti s'ascapa i el probi apenca. I essu es algu que paquí amus penau de siempri, i es tristi de vel que passan los añus i no pahi que vaiga a mual la cosa. I el sel coscienti d'ellu no me hazi de sentil mu bien.